Agnisany fotôvana elekitrônika an, de téléphone an, ordinateur an, fotôvana fagnanovana photocopie, fotôvana fanasana lamba an, de lafôrô an, de télé an, de fahita lavitra an.